أنا طبعاً نخدم ديزاين وقاعدة نخدم في تصميم موقع إلكتروني وحاچة فرحانة بيها برشا على خاطر نجم نعبر على روحي نعبر على الإبداع متاعي من خلال بطبيعة نعبر على البراند متاع الشركة اللي نخدم عليها أما زيداً فما حاجات معناها يدخل فيها الحس الفني متاعي أنا دوك فرحانة برشا ومتحمسة برشا.